पिलीचा काळान बैला हातिन फाटरी चेर कपडे धुई असलि आता वॉशिंग मशीन इलित। ही वॉशिंग मशीन तारे तारे ची अस्तात थोडी मॅन्युअली आनी थोडी ऑटोमॅटिक। येतून साइज खूप अस्तात आनी येनका पाणीय तसात खूप लागत। थोड्यानी कपडे घुवन घुवन धुन येतत आनी थोडे वोड़ सकाइल जाउन धुवन येतात। आमी तेतून फक्त अंका जायो तो वॉशिंग मशीन चो सर्फ घालप आनी ता चालु करप ता अपुनात अपल्याक जाया तितक्या पानि घेतला वोडून आनी कपडे धूण आनी ड्रायरान सुकणाय मेयतला।